Ihó kué nuni xakidanguano nrida ndaku, dió xakidanguano dita trigo ho trigo xakidanguano ti'la, ti'la nguida, ti'la nguidi, ti'la ñii, kidanguano ti'la kano, kuidi xani pastel xhin trigo, trigo xanin xhiko te nrida xahió no itó ini yute ini kano xakadanguano xhin nguidii, ihó un nrida nanyido nani unn kue fruta ni ñañadi ihó kue kue ko inka ñoo kue fruta texon kuxun gteñono xakano, te kuñu tu nuxa nió kuño cuxhi kuño tión koño konro, kuño chikutu, nrida xunkuxa ho kano texun xa'á xhinreña xin un.